أ أنصحه أنه يركز علي الأطعمة الصحية اللي طعمها حلو ، مثلا يقدر يتناول التمر والفواكهه المجففة ك-كوجبات خفيفة .هذا الأشياء تعطيه طاقة ويكون أقل ضرر وطبعا يجدر يجرب وصفات حلويات صحية زي كرات الطاقة المصنوعة من المكسرات والشوفان والأشياء هادي.